Ljoꞌ na matseichuiiꞌnaꞌ cwii catsueꞌ ñequio cwii chmeiiⁿ nnda̱a̱ nlꞌuu na catsueꞌ jom xuiiꞌñê ñequio chmeiiⁿ ee na jndyeti calueꞌ ntꞌmaⁿndyetiyoꞌ, ndyendyetiyoꞌ nchiiti cwii chmeiiⁿ mati jeꞌ cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na teincooti ndyuee nchiiti cwii chmeiiⁿ mati matseichuiiꞌnaꞌ jndye na cwilꞌayoꞌ catsueꞌ xuiiꞌ jndye machꞌeeⁿ ndoꞌ ndyumeiiⁿ xuiiꞌ jndye cwilꞌayoꞌ matseichuiiꞌnaꞌ cantyja na cjeendyena ee catsueꞌ cjeeñetyeeⁿ nchiiti cwii chmeiiⁿ. <noise>